Carana injo rikalola janganga pertama rijakkalai, nampa di parenguki mangi injo ni gere nampa punna maingi injo pole nallemi ri tangkasi rihubbumi hulunna ritangkasi assi lalanna, nampa ialle ni polong-polong caddi, punna maingmi injo ni polong-polong caddi janganga nillemi ri pallu nampa bahan-bahanna injo nituttukangi sarre, nisare kunyi, raung lemo-lemo, nipissingi na ri cellai, rie injo pole rampana rie ase mi kinjo buanganna, riemi cela, pissing, lasuna eja, lasuna pute, laja, sarre, rie todo pole lada eja, lada lompo, sapiri, katumbara na raung salam, ria injo alat nu nigunakanga punna appalluki jagang, ala na injo kompor, tabung, <hesitation> pammaja, <hesitation> kulle tokki ammake korong, injo sumpae nu ku kua iya nialle rolo ri pallu sala janganga atauka dikalame battuanna, punnamaingmi injo nialle ni padingingmo napa nisanggara kah punna maingmi nisanggara niallemi nitumisi haji-haji. Kitte njo mae iya punna la nganreki jangang biasana rieppa acara lompo-lompo, pada njo rie to bunting, <hesitation> tu la bakeka atau pasunnakang, kah punna allo-allo biasaji iya biasanaji nganre taua e juku ataukah bajao, injo pole nikua tania sangka nipallu biasaji janganga biasa to injo rie tau naallei natunu, napa naallei nalahara, injo nilaharai arenna rialle riparukkang kaluku.